ஆம் பல பறவைகள் மீன் பிடிப்பதற்காக டைவ் செய்கின்றன. இதில் பெலிகன்கள் கன்னட்கள் கார்மோரண்ட்கள். லூன்கள் டைவர்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. மற்றும் கிங்ஃபிஷர்களும் அடங்கும். ஆரம்ப டைவ்களுக்கு சக்திவாய்ந்த இறக்கைகள். திறமையான நீருக்கடியில் இயக்கத்திற்கான நெறிப்படுத்தப்பட்ட. உடல்கள் மற்றும் இரையைத் தேடும் போது தண்ணீரில். தங்களைத் தாங்களே செலுத்துவதற்கு வலைப் பாதங்கள். ஆகியவற்றின் கலவையைப் பயன்படுத்தி அவர்கள் இதை அடைகிறார்கள்.